Ñy loko mena i amiko, midika fitiava, ñy avy an-dohako ao voalohany :-ñy loko mena, maneho fihetseham-po, fitiava, fahasahia, herim-po, misy ñy heloke, misy koa ñy fahavalo, izay ñy dikany ñy loko mena.